ا <hesitation> والله أكثر حاجة يعني أثرت فيا، وفي شخصيتي، <hesitation> هي كي تخدم مع أشخاص سامين يعني <hesitation> مع إنسان يعني سلبيين مع إنسان <hesitation> يأثروا فيك يعني سلبيًا. أنا الحاجة هذيا نرفظها، وما نحبش نخدم فيها، <hesitation> اما الحاجة هاذيا <hesitation> كونت شخصيتي يعني كيفاش الحاجات هذي تنجم تتخطاهم؟ كيفاش تنجم تبعد عليهم؟ على خاطر مش بالساهل كونك تبعد عليهم، والا هما يستفزوك، وانت تبعد من الجميع <hesitation> يعني الحاجات هذيك.